Ngakeer anyun lepo iin kasiit ap keiyoot, koyae kasiit nyi kapsa nemeleen apere lyoin, inae ile keiyoot ni, inai ile keiyot ni, ikeere olekoldoi tukuuk chiik, ikeere olechpatoi kasiit nyi inae ile keiyot nitoni, piik ap keiyo, kowalatiin ang'ot kopolaleen. ng'angalal ne- ne uu ng'uno, ikase ile chepkeyewot chi chichi, kong'alal wero eewo ikase kole chepkeyewot chichi, ko nguno ng'engalal achek keiyo, kotkei tofauti, amu meleen kitesyini ng'oliot ake, king'ololi kityo keiyo keleen chamgei, chamgei, lyoin, inae ile keiyot nitoni, kwacheek keiyo, kengalali kityongan akot kasishek cho chekiyae ikeere ile terotiin kora, ingipiteech koot nda ipaat imbar. nda iyai nee, ikeere ile kolutik chik ko walatiin, ikeere ile atepto nyii kowalat, akot nda mii ole mii ii- ii kombu kochaang piik kole ikeere ile keiyot niin, kokola walatin atepo ateposhek kwai kokiwalakiis, meleen kele kituiyo kole. aa- a, ikere oleteptai, ikere ile ii tepche kuni, tepche kuni, kopiik chikikopais tukul ii mara iyolyol ile uni neuu inye ng'uno, ng'otepi ak chichoo kole, it it itopeni ile woi, chichi ouni maka nenyo chichi, inae. inae inae amu akot nda ki kweniin inye ng'uno keiyek kenai kele chichiin ko manenyo. Chichi ko nenyo ni ko nenyo ni ko manenyo inye, kong'uno kenae a- acheek keiyo kele, kemii imbar, emii itikere kerwe ng'ung, kele waa kereet pa keiyek anyun ni. imii ii- ii keefe tukuk kele aa, keiyot anyun nitopeni tuuk chik. imii ii- ii aye kasishek kuuk alak chemii topauti kengen kele keiyondoni ko topauti, akot nda pwani piik nyokopendi korope yoo, konekisirite nesirto piik, kole aa mekere lokakarta kerwet keiyot. mekere ole katepto keiyondoni. mekere ile koteech koot neleen keiyondi, mekere ile tinyei koteech koot nep- nem ning'ipiro ile koot ap keiyek anyun nitok ni. mate mateksei nipo iin oli. inae ile keiyoot nitok ni, ng'uno achek keiyo keii topauti, ako ng'eitopauti inai ile keyondoni kotepche ko- koyai nee, chichiin kotepche koyae nee, achek keiyeek anyun kemii keleen ipkepe kele ko- ko- kong'ipiro yautik chii kotopauti. makerkei yautik chi, akot ng'opewe ntekole nguno ndakikole nguno fiasin ing' yu, ako nyokokol chito ake ing yo, komaname kei kora, mang'en is ale ngo eunek nda kiy nee, topauti. amu menae chito ile ng'o lyoin chichi, koldai ano tukuk chii chichi. Ko nguno pichu, piik ap oli komeleen apere kikoolsa ku keyek chi kii kole piasiin ko kool rapwon, ko koo marapwoon, ko kool iin kapichek cha kwai, ko kool piasiik cha kwai, ko kool iin sukumek cha kwai, ko kkol ovaca iin mmch tukuk che kipite, kopiit kole, kapitutik kwai che ipiite ku ing'wek, ku ne, ku nee ikeere ile topauti kora, ng'epa kekool nguno ku iin sukumeek cho, kopiit sukumek ile sukuma chu iwe kopiit iin kopichek ile kopichek chu, kopiit karatyek ile karatyek chu, kopiit kiy tukul, ikeer kokokoroni mamii tukuu cha tukul cho, keiy keiyo kopitei sukuma, karatyek, kopichek, ng'uno ng'olaach kei kolachi ng'oroik kwai, che nyalunotin, ko nge- nge pekuchut koo ng'wai, ko ng'enyekechop chepkube kechope kapsa ne kararan, keteech korik kwai ing' oriit kotilei koriik che kararan kapsa cheng'epiroo ile ng'okerkei ak chepo piik chuun kiteech che- che- che meng'een akot oriit olindok, ikere le mat matapauti, tapauti ak- ak- ak ak amishet, kwamishei kotinyei tukuuk kwai. Akot ngo mi ole mii, ko pendi urwaa yuun sang yun akwamis ing sang oliin, melen amishei koo, kopendi aeng' kotepitos eng sang oliin, akot ng'uno ngo keiyek komeleen tepune kooot, sana, pendi ng'o ka ka- kamii chekula ne ka- kakiame, koleen kityo oipu konyo sang oliin, kwachek kea ko piik alak kwamishe ko, mamache kiro, kokoingwai nitok ni, komamakekei, mamake kiy ko ngw'ai. mache kityong'an kwamis ing sang yun, keiyot, kwachek keiyo chechaang sana sanakopendi urwa saang, ketiik ing sang, ko chikikol ketiik eng sang is, ko che makolatin mapendi koot nyikwamishei ing ko, kong'ipiro anyun konyilei, keiyek, koriik kwai anyun kwanza koriik ap ndeu, ko koriik kwai ke- keteeche atko ng'ipiroo komekere artet ing oriit, mekere moita ing oriit, koriik kwai akot chekitekchini tuka ikere ile piushek kwai che piushek, akinyekeng'ot keleech kekolchi tukun tukun tukun chema chemataku kiakiik kwai eng' oriit, kwa achek keiyo cho, ko- ko nandi komakine makindeno sikenge ko- ko koma makimeng'is kole, kwa cheek keiyo kependi kityongan ke- ke- keteeche kiy ake tokol ne kakiteech ing yo. Komako ako sana sana kokoot ap moeek ko kikishepe eng susweek, rani kendeno kipatiit, ko koot ap tuka rani kokikeng'et nini, kikeng'et iin kiketnde kipatit rani ak kemolchi ing'weny, ak kepolchi ole ng'wae kole teta kong'et nini, kopa ng'atateek ak kechopchi nga olekindeno ng'atateek, kopa ko- ko kinyeketau choo eng' koroni, meleen kikitinye, kimeketinye, koi kakele kaimande keiyot ing'omitu eng' olda ake, ii- iikong'et nikinye kitinye eng' yuun kotepe yotok aki akoi amemetai ine komye, ng'uno ng'ipiro anyun ile hee, ng'omaya, ara ng'uno achek keiyo kemii ko uno, ake keyae kasishek choo, koriik anyun che kiteche eng keiyo anyun achek keiyek, keteche che ng'epiro rumiishek ko rumishek ang'wan muut kityo, ko atkinye keny komakikoot akeng'e kindeet ochei, kokikitechei koot neoo, meleen kikiteche nemining as, kikiteche neoo, neng'epekekero kele koot ap poyo. ko ng'uno kiteche at ketech chiket kopa lakok cho, konyokotepee lakok yundok, atko mariku yu mi koot ap kukoit, kwachek keiyo kokikiuue n, ng'uno ng'epekesisyo kuni, ichame kekeleini kongoi kiy ake tukul. Akechame poipoyeet ap keiyo, ambu akot ing'uni kotoma kometa ng'alek kwai, tokotinye matata tamatuni chikiche pa keny, akot olekipunu keiyek chotok, ko kii tukuk che kiyae. keny, ko kokararan kapisa, kararan, amu king'ong'enyipiroo, kokitinyei yautik kwai che kikororon kapsa, keleini kongoi, kochutok ng'uno kawekei, chutok oyae ng'uno kotukuk ap keny chekiche ki pa keny, yautik kwai chikipa keny, chechipiroo ile he kokararan ipak. ng'apwa tukuk kiche pa keny, amu king'omii poisho, kong'alali chekwai, ko mii chepyosok kong'alali chekwai, kong'ipiro kot- kotuiyo kei kole koka ake komi kiy ne ka kemwa na anyiny ochei nepa keiyo, nengipiro ile ipaipachini, ketinye poipoyeet kora kuyotok, amu ka kikoweek tukuk ap keny, tukuk ap keny chu keng'alale, meleen kele tukkuuk cheko chepa rani, chu uyooti akwek ng'uni ko tukuk ap keny, amu neoip ng'uno kopa pitonin kongipikas ile kokong'alal chitop pitonin, nekikawa pitanin kong'alal ng'alek chekoking'alali ing' yu, kepaipachini ochei, kilechini kityo kongoi. <hesitation> kipaipachini kapsa, tukuk ap keny ke paipachini, aa mamii kit ake nekemwae, kipaipachini kitinye poipoyeet eng' keiyo, achek chekengalali keleen kaleii, ketinye poipoyeet kapsa, ng'imiyu, ii- kekasu eng' pitonin kele keng'alali ileen ak ing'alali ileen, ko nitok ang'alali saii, mamii kiit ake na amwae, chotok cha kamwaa.